Amooġo bala oyaḃale, añaḃanifiale. Kafia móinibon? Ée- níɭeboġuḃolaźe, nifiaanoaḃosalemi, mó badialee badialeźe, kúdinuźe ímo nihuŋunileḃuini ayaḃale onaho niġahaŋuġala. Ífo nifia búkokuḃolaźe, kúdinuźe.

Ínźe źile áa- balayaḃamooġo ífo áa- kañadianiġafiahe. Bufiamoini bón? Ñokaźamikaŝeŋe niɭale aboniɭie na- onaniɭii aboniɭiel, níġaxedeno ezualeġa, kañaḃaan, bufiaeḃo buŝeŋu- boreŝẽtooro. Bóḃuhameuri, onarii bóġuḃolaźe, aniruale bóġuḃolali. Nafiaġuti, kudini, pieḃi, inipieḃiabia ómuro, iininuniabia ómuro, názoḃuġo nafia édoe, amuṗeaidimo kaɭiŋale, niźaifia bukunale. Momiiniġaɭo otia máñaɭelo, édoe nafiae, nafiabukoġuindomi, máñambolo nafiaġaɭo tĩtiman źilemeɭew, hinuinźelom, ñamon źiñadoḃa, ñamon, niñamon, niñamon, niñamon. Miniġaɭo náṗuġaɭo olala náɭeġu hinum, náɭeġu hinum, náɭeġu hinum, máñaḃanaṗuedoe balaanaw wañaleġaɭo tĩtiman źeɭew uáa- kahaa. Mómusimo aa- balaa oyaḃañaw, niġafiae, mohaŋeini bufiae buśukuḃo. Miame ixingahe nabufiaḃuġo bóo búġurehi. Íi bóri efiamiġaɭo ásunguru miiniamaŋale, nifiale, moiniġaɭe bóġuḃolaźe, nídiniḃuġo momaŝaen. ĵuskanaho kañamelala káñameɭie érena nereneġa níġambieġaini amooġo áon níġambeġatiḃedoka, niġalaniġaźib, niġambuźonen báñiġaġoġalemeźa kuḃosu. Momiinikafia añaw balaoyaḃale; iɭerumuśe múlu múlu. Ínźe źinihandekaheen kaɭo, rúmunda miame áiro miameġaŝeŋe nedil, wala mazunamuĩto, wala áa- edãhem, ñamuoñom, noɭale rúmunda rúmunda źimaŋi, aboniɭie, miemieme noona e- ee- monumuɭiemi waneɭoyamikiaġe etelefon nóofotoźe, noorohe, noomaŋ ámañaġomu, adinoomaŋ kaɭo aayaḃale onaho, abarefia bukunale, abarefia tami náoroliyo, tami naobaraśu, tami kádinale muṗeġuɭahẽ, kuźone, náinenamooġo, nahaŋukaini añaġi báŝele ŋon nahaŋun káboña kúḃolali, kaɭo óɭeġulo nafiaġaɭo kúġuḃolakii moġuḃosemi munatimikunale kuḃos- kuḃosalemi, naxalomiġúḃolaźe náɭeġunaḃa tere kúḃolali, naźonembuġo timi nalemeźonẽġúḃolaźe hinunźe. Momuiniġaɭo ámidiamonirime. Ameŝeŋe rúmunda añaw nooɭale buyaḃe, kuŝeŋ kúfiġi. Áñeḃirime añaḃaotianiɭoo maanaxonźe, maanaxonźe aadiamo. Ámiɭeboġuḃolaźe añalala aśoo naśasiniġaźiġaɭii i- ii- ámañaġomu álemeġonio, íidiel ézulalezol áśeulu úlu amaŋuźe. Ni- aw- aw- kúñadianuġuzii mazimi, núġuzii mianemezim, nuġuɭo ómu źiɭomi ómunaleleṗ. Aśoo maña- muñaźombaeb námbenaxukiġaɭii źiɭomi tíri alemezim íidielezuzol muźonus, aa míźiziimi manami aimamooġo, mereḃuzĩtiri. Timi ixingahe muṗe kaɭo ásunguruwo mañazĩlõzĩlõ, nuġuɭale aɂ ámemezindili źiɭomi ómuasie anizindo ódiaminiḃebaeb, ámañiomu íidiel ódieaxunareḃay ásunguru, areḃamiame, areḃaañadiale. Átoiñaleġaśieġaɭo deĵa amu- moamamiġafiamunale namoiniġafiamooġo balaozindo. Añaḃaifiamunale bala ózindolo kahaaġo. Muṗe nifia baiḃale, nifiaa búdialuźe, nifiamonamami niminaxamamaŋ, áa- bala ózindolo kahaaġo.